Anamwi kalima kwa kipindi hiki kulili kweli nemwe isine kazi wanse zaidi ya kilimo chi na tegemea, mmm ngi uwakika ngimvulile po na maavuno.